Oy a'ax yaj nënyë i'ixëyi tamës yë t'sey, në ko'o tse'ey a'ax ma konmukëp mëd je'e tu'ukë yaj në abëjkëp yë jëx, yaj në'ixëp jyamyëd neyb jëxëp.